أفضل الأطعمة المالحة خصوصًا الأشياء اللي فيها نكهات وتوابل مميزة وأحب الأكل يكون فيه قرمشة ونكهة قوية زي مثلًا الشبس أو <hesitation> المكسرات المالحة <hesitation> أمور زي هذي انا بحبها و <hesitation> أستمتع بأكلها.